Pa avial un vestuariu ligeru primeru es sel coscientis de tolos hatus que tenemus i assín prencipial a hondeal çarrius que no gastas o que ni t'están güenus. Tamién es güenu de tenel un astilu pressonal. La calidá enantis que la cantidá, es la breva pa avial essi vestuariu que m'izis. Tamién es emportanti d'envertil en hatus que no se quein antigus i que se puean gastal tol añu. Peru tó estu es que tamién te gusta la cenzillés porque si no, güena gana.